Xanaa bëtt bu fekkee gis na <hesitation> médd bu dee si àll, ñaar boo tëddee dangaa dégg mu kontaan ndax sab ci suuf waa. Du nelaw guddi moo gën a sawar ci àdduna guddi parce que liy ñëw moom moo koy gis xaw ba bët set waa. Bët bu set danay dox ndox mi nii fu ganaar bu, fu ku am ganaar nekk dana ko jéem a jàpp. Am naa ko barki démb waaw. Guddi lay génn guddi ci la gu- guddi ci la bë- ci la mën a génn, guddi lay génn bu amee lu mu lekk bu lekkee, bu amul lu mu lekk ngay dégg nu moo sabee si bitti, waa. Bu yàggul sax fan yooyu sab nañ sax bu yàggut ma xool ko ba mu nekk juróom-ñaari baat, wante bi ma njëkkee dégg ci biir néeg bi fukki baat ak juróom-ñett, xam nga man tam sama nelaw bariwut maa ngi koy kont yooyu yëpp dégg naa ko, bu ma mujjee dégg nag juróom-ñaari baat la, bu ne xu ma wax benn ba mu def juróom-ñaar foofu laa ko gëj a déggee waa.